जैसे हमन घर पे हैं आऊ खाना खाए बर कम टाइम हे त जल्दी से तय कोई अच्छा प्रोटीन वाला चीज बना सकत हस जैसे अंडा हो गइस आऊ वेजिटेरियन मन के पनीर हो गाइस साथ म लाइका मन मैगी बना थे।